El fubu pos no es que estea yo mu empicá al fubu ni a sotrus deportis. Peru dela genti que conoçu lo qu'izin es que mejol de dil al campu porque es más divertíu de sentil el ambienti que s'avía de parti del púbricu i tolo qu'ai nel estadiu i mesmu enas alreorás que dendi una tupa d'oras enantis ya ai un ambienti güenu. Peru amus, deque veu alos vezinus videndu el fubu ena teli pos me pahi un aburrieru bien grandi, i más quandu se ponin a tarifal ellus i ellus. Qué hartanga!